أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هو تغير المناخ. الوضع صار خطير مع إرتفاع درجات الحرارة. كثرة الكوارث الطبيعية مثل الفيظانات والحرائق والإعصار ها الشيء يؤثر على الزراعة، ويزيد من نقص المياه الجوفية والبحرية، ويهدد الحياة بشكل عام يعني لازم نتحرك سريع ونوحد الجهود لحل ها المشكلة قبل ما تصير الأمور أصعب أكثر.